برأي بأي مقابلة للشغل لازم يكون الإنسان على طبيعتو وما يتوتر ويأخذ الأمور ببساطة ، ويكون محضغ نفسو لاي سؤال يسألو صاحب الشغل ، ويكون محضغ كلشي مشتغلو سابقاً والخبرات والدورات اللي كن أخذه بشهادات أو يخليها ضمن السيرة الذاتية مالتو ، ويكون يعغف طبيعة العمل المقدم علينو.